aiscreem anenin kashinjir bisanum kanan arereni rawoteni dum firiza waat kabd kasdabde dum malishin yetet woishin anen hiitein wondibiinen itana borbadeni kaam diko wonisunen itanan wot kabde wonisunen wotjabesite yete diko lallaftet unum nyatenie dum wo anen hiitein wom dibi dikolallafisit borbad itbusen